Ha, tovuqlar o‘z egalarini taniy oladi va yaqinlashishadi. <noise> Ular mehr ko‘rsatish uchun egasiga ergashadi yoki qo‘lidan ovqat yeyishi mumkin. Tovuqlar o'z egasi bilan sayirga chiqishni xohlashadi.